Am tau ma cuma niya, karna niya ma ileu mai tariya, nawarna mae ruba ruba, ada yang metete ada yang malate, jadi kalu ite dapate ma, hasaraitepu irele kuite, irele kuite ma pea, laku ite nahuma napa kecuali ite da ite ariya kamina, ite ariya kamina ma ite huna imata, supaya halemudi ma naka irele kumusiae, kalu irele kumusia ema, mama bahayae, jadi alangka, alangka ma supaya ite ne yahule yala ite ite nahunue na mata, abetaneu mama ileiku tai bisa, jadi musti harus ite unua supaya naka, inaka musiae, inaka ihunu musiae, inaka ihunu binatane, subu ma au saweu, wasaladi, date lakorele ta awa sedi tatiu awari releta ma ilao huni mo hutou lale ri, baru ilawa iusu indaduma baru au maju, au maju naku, au tanam mainoio laku tunu au tu e mata. Supaya nakau hidope, kalu hidope ma berarti idusu, irusu musia laeng daripada inusu musia laeng labe ana hunu ina mata laku au welae, au wela maduma laku carita kaku rupae, awale nikosi wasaladisi releta hinaida, tapi wasedi laku rusu au inana, tap laku weitana, mainaima heketa laku tunuae, ai tunu mai kalala riya nala kahalaka, kahina sareina idop pesing. laku aseidi, au seidi barsi baru wela, au wela laku au peedikema au kasi nani saa peduki, neni saa ma ikoi mateike, tapi laku au titua, laku roro laku ilawa hidia udanu iria laku ilawa hidia, ilawa hidia ma laku talae hola, au pedika ma tahiya, laku au wete mise lebe bae ma aseidi nabarsi ena supaya releta mana kaipuna keuduke, kalau tai ma bisa bahaya, nantie au hiya musia rela maksaa laku, maksaa pukalawa laku, irusu matie lebe bae naune na mata.